Izy io moa zany zava-dehibe ho an'ny tanora gny mianatra amin'ny oniversite fa tsy voatery koa nefa am'ndraindray koa i misy ny tanora manao mianatsy agny nefa raha hafa diany agny, zany hoe ny tena marina zany de ny fahavononan'ny tanora zany no ilain'ny ray aman-dreny, fa tsy voatery hoe mianatsy amin'ny oniversite anao ka hoe hoe ho tafita am'fiaigna fa io zany arakaraky ny fikarohan'ny tanora ankehitriny no maha-tonga azy ho soasoa na hoe zava-dehibe am'fiaignany. Fa misy gny sasany moa zao mianatsy agny mamitaky ray aman-dreny de hoe ah! mianatsa aho atoy, manao an'zao. Igny zany tsy voatery fa miankina am'fikirizan'ny tanora kiraidraiky aby na fahazotoany no mahazava-dehibe gny fiainany ho aviny. <noise>